...me huera gustau de convidal-vus a un eventu ayel nochi, peru en no tenel los vuestrus contautus, me hue impossibli. Á si me dais el teléfonu i pala próssima vos do un apitíu i no vo-lo perdeis, porque de seguru que lo vais a desfrutal. Güenu, no vos precupeis, que lo hazin a ca mes i los mesis passan volaus. Güenu, essu, a más vel, que tengu de dil entovía a mercal anguna cosina enantis que me fechin el comerciu.